كيعجبني إيكون عيد الميلاد ديالي بسيط جدا ويكون غير ببن العائلة أو الأصدقاء ميكونوش الناس كثار بزاف أو ميكونش كترة البدخ أو الإصراف إيكون حلوة زوينة أو بعض المأكولات الخفيفة أو تكون موسيقى هادئة ويكونو هدايا زوينة من الأصدقاء ديالي المقربين فقط أو هكا كنبغي إيدوز